Ni tun yi cohe a yi mina a se pelu a ɲana o ma'o o we ci beni mu'in ni tun wa a'o se o zio a ɲina ni wa to ni zo ni tun a ɲana o wa'o